Ae ka satria igny zany da mila karakaraigny sara igny, tondrahagny tsara igny misy biby manandidady amign'eo alanao aby asa gne magnaramaso an'igny gn'andro avao koa miovaova sy raha hoe magnoragny fe magnoragny feizay fa misy ma <hesitation> draiky zany da sisy oragny mba mora mikarakara an'azy mba <hesitation> mba fameriny mba <hesitation> volanyhoanazy evakoa igny zany rah mba hanigny lafolafo.